Mswaki unasaidia kuswaka. Yaani keokeo ukwenukaa ukagea mswa dawa kwa mswaki, kwatoa mswaki ili meno yako yatende matana kama makitete kubanika <noise> wausa ubovu wa meno kwakutumia mswaki.